Galleta reta jaeramiño vi ko, jeta vi ko ñoguɨnoi oime misiraɨ va, tuisa va jaeko jegatu rupi yau jembosɨ, jë va, jë ave va, jë ajɨ va jare oime opaetei apo oyoavɨ avɨ reta serranita, maria jare jokua iru te, je reta ndie oi va no